في وقت ضاعت عيلة من الطيور في موسم الهجرة و لقوا نفسهم ان هما نزلوا في بلد غير اللي هما متعودين ينزلوا فيها و اتعرفوا على مجموعة تانية من الحيوانات و بدأوا يبنوا صداقات معاهم و بعد كده مبقوش يهاجروا تاني و فضلوا عايشين في الوقت ده مع الحيوانات و ياكلوا و يشربوا معاهم في المزرعة اللي هما عايشين فيها و بقت حياتهم احسن